Nyaaminda lesdi Kanada kam, ɗon hawti e e flaawaaji ɗe ɗum kawtata e ɗum heɓa kujeeji mana poutine, maple syrup, e monterelle style baguette. Dembo e ɓe nattinira e ñaamina.